Achtoh ihkuak ayemo osekipiaya refrigerador tlen tlaseselia, inon achtoh tla itlah tixtli amo otikontlamih, otikonmanki axan, tos xikontlalili seki tenextli iwan xikontlati tos para mostlapan amitlah mochiwa, iwan tla keh ya yayoxokoyak, pos seki xokotamal xikonmochiwili, iwan tla tla itlah tlakuali para amo maxokoya, xiktlali tlalpan, tos tlalpan tlaseseyatok ompa amitlah mochiwa, amo wehkapan o amo tlikuilan xikahtewa, tlalpan xikontlali ompa kualtzin tlaseseya amitlah amitlah mochiwa itlah tlakualli. Iwan como achtoh amo okachi otlatotoniaya tos okachi amo otlaihtlakawiaya. Iwan axan ya moneki refri porque <hesitation> axan okachi niman tlaihtlakawi iwan sekita pus tlatikontlalis itech refri pues okachi wehkikawa itlah, amo totoka palani itlah tlakilotl, itlah san tlen tikontlatis amo totoka ihtlakawi, pero tla itlah tlakual tiktlatis itech refri nes ke ayekmo ihkon welik, seki ayekmo kipia <hesitation> ayekmo ahwiak o ayekmo keh kikixtilia sesek itech kalaki ayekmo welik mas xikontotoni, pero achtoh pues oktlamantli okatka, keh okachi otlaseseyaya, tos okatka okachi tepeyoh, ikinon okachi osewaya iwan ikinon amo otlaihtlakawiaya. Iwan sekita noihki kualtzin sekonpias se refri porque itlah tikonmochiwilis itlah gelatinas, itlah yogur congelado, itlah ompa tikontlalis ma onseseya, o itlah paletas congeladas, bolis, o tikonnemakas hielo, seki kinemaka por bolsa, seki konnehneki, tos welitis tikonmonemakis, ompa xokontlai itech refri, iwan kichiwas timotlanemakis miek, tla tikpia refri.